Fomba fandiovana lafenetra, raha koa kakazo izy anahy de takatakariko foana amina lamba na hoe famafa madio aza defa mahafaky poussiere aminanzy, sy zany kosa ndraika fa vitre diovina aminany de kodrokodroina amina gazety de miala sara be i rahany de avekeo an de kobakobanina amina rano de avela ho maigna sara de madio rô lafenetra zany avekeo.